Jélⱥ re ýn ekiee’ lakú jý mýyý boluu’ exa edse ýy xⱥⱥ’ ‘mó exa jelⱥ lakúxen mý jɇ’, mý tó’, <noise> mý iä jïï’, mý tó nⱥⱥ, mý tó jóoó’ kö’, mý dxⱥⱥ’ kö’, mý manzáana kö’, <noise> <hesitation> lakú xen mý tóo edseli xa juyy kieerá’ lⱥ’ kö’ mý boluu’ jö exi mý tóo mazää <noise> nɇ, mý tóo re täá kö’, mý tóo xíi nɇ, mý tóo <noise> matii’, mý tóo tuu’ juⱥⱥ’ ráa’ kö’. Mý tóo pⱥⱥ’ Kö’ eñǿǿ lɇ ii mý tóo xa juyy kiée jná’ exin la nɇ.